Fiara? Misy vatany, fitaovana tena tsy maintsy ilaina ao am'fiara dia ny familiana, direction hozy izy ary ny hisatra- ny frein, ny accélérateura ary ny embrallage. Misy indray ny jiro: ny feu de stop, ny antibrouillard.